Yëdun xa'ajpë t'sey jue jechecdun tuñ tyam jedun, tyamch bi'i nyë nyojwi'isë tyam je'e t'sey dun nyot'sukyë jadun jedun najuñ nawi'ix nabëkyë a pa ji'im bi'i dun kya manakayn bi'i nya bëjtë manytëch bi'i dun ki'ibyë jëm bakotyë a manytëch este dun nbuj najech jaduch bi'i dun nyajkënë manytëch jedun tyamch bi'i dun bi'i ko'on, akxaj, bi'i t'si, t'si unkë jaduch bi'i dun jak yak neybch bi'i du'u nyaj këwayn pues ko'o bi'i dun kyënë manytë bi'i dun kanyë an ka'akyë myëdë jadun ëch dun nyaj këy.